أصل الكون هذا سؤال عميق وأشغل العلماء والفلاسفة لآلاف السنين، طبعًا رأيي الشخصي في الموظوع <hesitation> زي ما جال أغلب العلماء إنهم يؤمنون بنظرية الانفجار العظيم اللي بتجول إن الكون بدأ بنقطة صغيرة جدًا انفجرت وتوسعت لتصبح الكون اللي نعرفه اليوم، بس هذي طبعُا مجرد نظرية والبحث عن أصل الكون لسة مازال مستمر.